Ny volana Aout o da <hesitation> uhm vola fahavalo amy tao da gnatsiko ao voalohany la vo mieritseritsy ny mieritseritsy ny volana vola aout ny volana aout tsaray e da ny anaky zokiko teraky vola aout vola aout zai